هو في الحقيقة هاديك هي القاعدة القاعدة هو يكون الانسان عندو حرية الاختيار للمكان اللي يعيش فيه لان الانسان يولد حر ومن بين الاشياء اللي خص الانسان اختارها هي المكان اللي كيعيش فيه ولكن شائت يعني القوانين والانظمة تنظم هاد المسألة هادي لان ميمكنشي جميع البشر يعيشو فواحد البلاصة معينة يكون تنظيم او تأطير لهاد العمل هدا